Kalo untuk luka gores ini kalo tong di papua ada tiga daun yang biasa tong pake untuk obati luka gores ini. Misalnya luka mungkin kena piso atau apa terpotong. Itu biasa ada yang pertama itu tong pake daun pucuk giawas, kedua daun mayana, ketiga daun matahari. Itu ada biasa tumbuh liar di papua. Itu pakai daun itu. Nah, daun-daun itu kalau memang kalau mau obati sendiri itu biasa gigit-gigit macam <hesitation> kita kunya begitu, kunya terus, tempel saja, tempel di luka gores situ. Daun pucuk giawas atau daun mayana itu kunya-kunya terus tempel langsung di luka gores. Nah, itu- itu biasa efektif karena daun-daun ini dong kasih <hesitation> <noise> kasi brenti aliran darah, artinya kasi brenti tidak lama itu mungkin satu dua hari luka su bisa kering juga itu. Kalo daun matahari ni beda lagi. Kalau daun matahari jarang orang punya karna rasanya ini yang pahit sekali. Jadi biasa tu tong macam tumbuk-tumbuk di macam <hesitation> tumbuk-tumbuk di dalam tempat begitu campur dengan air sedikit biar dia ini <hesitation> semacam larut lembe begitu baru tempel. Itu untuk daun matahari tu sama untuk kasi brenti aliran darah.